Fomba fiasan'ny penina dia: m- mampiasa anazy a- miaraka amin'ny taratasy ahafahana manoratra na manao sary izay arak'izay ilaina ary izy io de efa misy rano mainty ao anatiny afaka ampiasaina mandritran'ny fotoana maharitra.